Ya' ore one su ngonto su pangu one pun wusak, one pun manggis, onde pun <hesitation> amo, onde one pun salak. Dorang kalu jadi <hesitation> ore su pangu one pun mangga, one pun royan, one pun wusak, one <hesitation> pun kolay, pun wawata <hesitation> pun apa ndes sapulu, onde se